um síðustu helgi myndin fjallar um samband Pólverja á Íslandi við ættingja í gamla heimalandinu í gegnum Skype

þannig upp byggð að myndum af Pólverjum á Íslandi er varpað á veggi í gamla heimabæ þeirra í Póllandi en undir hljóma samtöl ástvina sem tekin eru upp í gegnum Skype

ástvina sem tekin eru upp í gegnum Skype

dálítið merkilegt fyrir mig að sjá þetta svona margar saman ég er búinn að sýna þetta

gegnum tíðina aldrei svona margar í einu undanfarin þrjátíu ár hefur Sigurður Árni Sigurðsson safnað ljósmyndum á póstkortum sem hann finnur á mörkuðum á meginlandi Evrópu og málað og teiknað á þær viðbætur frá eigin brjósti verkin kallar hann leiðréttingar sjötíu

þeirra eru nú til sýnis á samnefndri sýningu í

sem eru um tvö hundruð talsins mér bauðst vinnuaðstaða í Suður Frakklandi sumarið

níutíu strax eftir að ég lauk námi í París það var einhver hefð í þar hittust allir fóru ekki í kirkju sko heldur hittust á markaðstorginu það var svona eins og bara ritúal og maður fór bara að taka þátt í þessu og þar fór ég að að safna póstkortum eru ástæðan fyrir því að ég fékk áhuga á þessu var að litirnir eru svo skrítnir í þessum

póstkortum þetta eru oft klisjur sem hitta kannski ekki alveg á húsþökin eiga að vera rauð en þau eru öll aðeins til hliðar eða eitthvað svoleiðis

mjög áhugavert og fór að safna þessu og fann svona hitt og þetta annað og meðal annars svarthvíta ljósmynd af hundi hún var bara á borðinu hjá mér mjög lengi tveimur árum seinna

níutíu og tvö þá lít ég á þennan pappír og hélt áfram með skuggana vegna þess að þetta var nátengt því sem ég var að gera í málverkinu líka það er

forgrunn og bakgrunn spurning um

hvað eru objektin er það ljósmyndin eða er það teikningin mín og allt þetta þetta var í raun og veru upphafið að þessari seríu þetta var bara svona rannsókn hjá mér svo náttúrulega smám saman verður þetta bara leikur

veistu að þú ert kominn með efnivið í leiðréttingu ég veit það ekki stundum er bara kort eða ljósmynd sem sem kallar á mig en hún er samt mjög oft þá liggja þær á vinnuborðinu áður en ég fatta hvað á að gera það er eitthvað samt það er kannski þessi

sem er til staðar það þarf bara að finna hann hvað á áhorfandi sem kemur kaldur að svona mynd hvað á hann að upplifa kannski tvíræðni tvíræðni allra allra hluta

náttúrulega tvær hliðar á öllum öllum hlutum það er enginn einn sannleikur það er kannski leikurinn svo náttúrulega eftir á gerist það skemmtilega að það koma ákveðin stef fyrir aftur og aftur og það eru stef sem eru í myndlistinni minni hvort sem það er í málverki eða

verkin ertu enn að safna kortum ég fer á markaði og ég geri í því ef ég er á nýjum stað það er einhver hjartsláttur svæðisins sem kemur oft fram í mörkuðum þetta er ekki markvisst þetta er eitthvað sem á að detta í hendurnar á mér

á að detta í hendurnar á mér